<noise> Meretsena "bycycle" do ahyɛse no a ebɛkyea ne nkyɛnfamu na afei atsena do yie ama sɛ ɔwar sen wo a akyea no famu no ɔno na ɔbɔboa wo ma na etum afow. Dɛmara so na obiara a ɔno so ɔwar mpo a no so ɔwɔ dɛ ɔkyea "bycycle" na ama oetum ɔatsena do na ɔatsena do yie.